Ara kpam kpam re heyon sa kpamne fofone bha bha don unwe aka bha ita bhaka bha fi aru bha heka bhe egba bha rihen sa num nnu fofone be aka ka bhana bho hora aka aka zizia bhoven fen fen orora egba jen jen egba jen jen ntara bhaze bhakabho bhana ukpom anum bhoven gwe surunbuun kpa hiso ozama ani hojora asi gwo kure ora fofone benben a hara bhana bhekpani ma numene gwam kum egba ja njem kakubha don unwe bho sumareton bhekpani kpani be sara bhe gba bhin kubho bur nyi obhazi sam dat san bare itam jire sin vana bha hiso o oani sin vana mare ji sin vana oba ntoja ani haka nnaru bhitam otumanum egba jo gbo ku bha don unwe soro koko nam bhohora okokor otar hirumasi nnan fafaaa rezeb ase jat okoko ona maohora bha bha hekpa eto a’ abe a kanum bhe egba ja bha kubha otum usa. Sara ka ka bha nan bhaohora siren gwen siren ava siren ata mmo pabha siren renu soro bhabham bha bhoven a'su o humo ama hekpaeto a hobhoraze hotom a hobhoraze akururere sankoka nse bha roso bhoven fe ora kpam kpam nerere etoma je ezerazere san se bharoso obhazi suru unvana vana bha egbaho egba sana va obhazi bhunse bharoso bheta dat mu nvana afenana fora bhona anum mman fene izuma ntana mma bheta hahoviza bha numa hekpa sora rukor asum egbaho egba ma nta ma ba hime kpamkpamne mma ma ama bhanta nji manirere sanva obhazi nse bharoso nta obhazi munvana afen fa nsa nnana fora bha ma hekpa eto ojora munvana untob o hobhara etoma ajum evana nzia refe asumo rerebha ohora san surukor nta dat obhazi mosooo unfarukor bha egbaho egba bha hevum a hevum bha horai moba bhivivia san bheva bhunse bha roso nta obhazi anum nvana. Ono evaana hanyina, ma apabha abe mma anum, o'noo evaana bho hoda. Bheven bembem bahara bhenan rofem runpeb ora abe eta anum. Do habha nyenyia. Obhazi a heyon so unvaana re bhatum se ekubha roso hokubho hote ọ. Ithạm a a bheven a bhanoo aa mkpem ja henabhe hinannang m̃mani re obhazi sa okakubho ofa do mkọz se esi ruko rere, bha ohaban, bha evumavum, ara bhahorai ọ, obhazi sa oku ara do ruko hota. Bhoven fen fa mgba mkpam obhazi ɛgbe ajen akla ora, bhoven aobe do haza osa bho hobhe. Oso ora henendemu. Mmaa ivere ja ado era meme bha ithobho, ahumo ja bhahạạb ahara bhafi bhose bha kpazuma ani re, gwa esesebho hesin sen ani re, ivere jire sa ivaana vana do bha remadon. Bhaekpa enoe jujumene anoo bhenna bhajiene bhahuolo hozaa kwa kpai ma funene blepir amana mere re rofem sa rudamana bha ohara. Ozamaa mgba nyeng bhovon faa bhanro arato rato. Bhamaing b- hodo arekpem arure. Sa brbomg ezero yes. Bhonong bhoven etoto ọ bha akpa eto hekabhe. Hekabhe hekabhee bhoven fen fen ara ra. Oyina bhoben fa ra ku bho bhu perofem bhe gba he egba bhe atam rumasiado bharikpam ọ, hirumasie fon a do ba ba- ba, bha. ahora haku bha na, bhora avavaa bha ku bha naa, bhahepa eto asenona. itham jujumone eyina evere, mo ja evere je ejieng eku noni lulapunizunama re, rofem lodamana hanyina. Bnanaina bho ọ rimarahu ara hemam sorani ara ebhon ọ ara ekpe. nta bha that, bhava ebhon ara ekpe bhasasaa ọ rimarahu ara hemam sorani ara ebhon ọ ara ekpe nta bha that, bhava ebhon ara ekpe bhasasaa ọ bhataa ara bhushi, bha thaa ara ne ara bhafumeto ehab ara royọ, aguo ara ton nang, sara otoin atun horabha von ara bha fumeto bha humo bhasa huraroyo ebhen, bhushe ara ekpe. Ora bhave ara bhafumeto mmabha mmabha sa ehub a royor senere agwe moro ze aru sa bhava gwen mmabha nabhere bho benjene be ara bharara bhahora agwo atunna, atunna, tunmaohora atuna anum nja nta dat bhoven aifumeto fa jabhahumo bhasa ehubha royor senere ba benjene aja bhahumo bhera bhaohora aja bheka ku ti ono gwo yina be ojia oyen be nta bhera ojora aja bha fumeto bha humo ee ebhen mmabhasa he hubho den sabhaji bhafene bhava ee bhusi ama bhahumo bhasebho bkos sa bha humo bhusi mmabha sebhora bhanobe akara bhakara